<hesitation> أنا نفضل ان انا نفضل في عالم خالي من الجريمة ، مفيش عالم خالي من الكوارث الطبيعية. الكوارث دي مش من صنع البشر، دي من صنع الطبيعة فوارد ليها ان هي تحصل. انما خلو العالم من الجريمي فدا يقدر الانسان يتحكم فيه. ويقدر يتدخل فيه. كل البشر اللي يتعاونوا على ان هما يخلوا مجتمعهم خالي من الجريمي وخالي اي شيء يتنافى مع المجتمع وبيد البشر هيقدر يخلي حياته أفضل ويخلي المجتمع ابتاعه خالي من اي كوارث بشريي.